Peňee, a ka kuntiňoo, a ka tiolu wulindi de le, iyoo, a la wo wulindoo kono loŋ a ka noolu bondi jee. Se komiŋ i la wo peňee a ka noo, feŋ woo feŋ mu noo ti, a ka wolu bo le, a ka kuntiňoo fanaŋ perimeetiri ka, foňoo ka duŋ ka funti